Mme ekpin ejame nong m bae eyim edim n ka fon eyim edim mbi n ki to se mbi na bi kore m bi ching o ching. Mme ekpin ejame es afo ejum nji chang a dik na n ki to se e ka kot m bet ebhu e ri eyim edim mbi kpe ene a dik. Mme kpe nkǝme jen kpe n kǝme jen eyim fep fep mbi a dik mme bi ket m. An n ka ki erik nji n ki to mme bǝt e nji fa e kot m nji e ka kot m. Mme n dik eyim edim eme kpo ka baghe erik nji n kore. Ane mma tat a ri mma a ki to se ebhu fǝp akamu na ofu na nchen mmen nyǝm ofǝp. Ebhu n fǝp akumu na nchen na egu mme n nyǝm ofǝp. Mme na ka fon e sang Mme na ofu o na akamu ame a kot m n ki di, na nchen o n ki fǝp na egu n ki fǝp. N ka fon esang n dik eyim edim. An nong fǝne erong nong n dik ano mbi nong ekpak erik nji e kot m na nong n yee abhon ame. Abhon ame a ka fon erik nji ki to se n ki di nji fa nji m bo di chang. Mme m bo di kpe jen nji e kǝme na nong e kara abho ka jen nong nnyen owǝre a yee wut na nse owǝre na nong wut fǝne erong e kǝine ekat ejen aji afo se dee e tonghe fǝne erong abhon amǝre ka erik nji wut e e ro kpo joe nong ase amǝre a maghe wut eye wut fane erong ofu bǝt ki e maghe fǝne erong e ki e du afo fǝne erong abhon amǝre fǝne erong a ki menghe fǝne erong nong a ki yee abhon abho kǝn ebhu o to se nong o bha ano o ki fon erik nji o dik nji mfa ebhu ofam mfamfa omaghe nju eya oru a ka nju ntem An nong o ki ji ano ka nju ntem a ki ji aji kǝm ejum aji afo nji we kǝn o ki di an o bha bhiri o. Menghe se ejum nji a kǝm ano a kara erik aji afo asik na we o ki di nji o chǝbhe o ima o moma ka nnyo or nson o to se eyim edim mbi mfa mme chang n di mbi ka ekim erik nji then nje nne awa anyo afo a bha kǝn mbi ka erik aji afo nju we o bho di mbi a kara nan na we o ki yim so e nobhe eyim-edim e ka fon erik nji e tok se e nji na e ki di ka erik nji fa. Erik kpe njǝn dee e fon eyim edim mbi e ki di. O ka to se mbi na edik mbi na e dik. Erik kpe nji e fone erik nji o dik. Eyim edim e ka fon e nsang no e dik ano mbi fǝne erong e yea abhon a kua a juk na nong fǝne erong nne nyo a ki yuk abho ka ere chang ka jen obhu o fon erik nji o tok se Eyim edim mbi mfa na n ki di o yi o kǝn mmon owa a jak ka eji a ji kumi na ntem a nok a jak a ji kumi na ntem, ntem a bha kǝm eyim edim ahi afo ka erik o ka kǝm mbi o kare mmon owa mmon owa anyo afo a ki to se mme chang n dik mbi erik enyǝne e ka si nji nnyen owǝre a kǝma mbi a kare wut a kare wut se wut edi erik nna se na nnyen owǝre a kǝma eyim edim a kara wut ana e kpo joe ano mmon a kpo kume anose m bo di kpe kǝn a ka timi o kǝn ejum i ntem a rua a ji kǝn ka jena a kǝm eyim edim abhi afo ka erik nji nnyen owe ka nju a kǝme mbi a kare ye A kǝmi mbi ka erik nnyen chang a kǝma mbi. E nobhe e dik eyim edim ebhǝre kpe baghe e rik e kaa to se ekim erik nji mfa se na e dik erik nji mfa se emo du. E du abhon amǝru a kue goghe goghe ka obho Obasi a kare wut.